Maktabda zo‘ravonlikka qarshi kurashning samarali usullari sifatida tarbiyaviy dasturlar va o‘quvchilar orasida do‘stlikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchilar va ota-onalar bilan hamkorlik qilish, zo‘ravonlikka befarq qolmaslik zo‘ravonlikni kamaytirishga yordam beradi.